Ochuwue benyin chie-chieh mpi leh wule leh wule biun leh ochuwue ofie wu o'h biu kie bru bebie nu ari a'lu fiele ibro ihieh yeh lern kie bie, oh rie kie lernu leh mpi bie ihieh i'gonu ari fie kie yurro lehlyiele i wu ari ute mu ari bie bei leni unuin ishie leh obie